Nkyj meyj nsjnkyerjwnyi na morototo etitsir bi n'ano a, nkyj mebebisa no adze kor a chyj no ma cyj edwuma bi a cyj. Ctc do ebien mebjsan ahwj djm edwuma kor no a cyj no no mu chaw tsitsir paa a cwc mu nna mfaso paa cwc mu. Cno ekyir no, medze to nkyjn a, hcn a wcdc no no, osidan kora hcn nyinara hcn do ma wommfi n'ase.